اكتر لعبه بحب اللعبها لوحدي كدا وانا قاعده في وقت فراغي عندي كدا لعبه علي الموبايل اسمها زوما الفين وسبعة هي عباره عن دوده كدا كانت موجودة زمان كانت بتاكل الكور ديه اكتر لعبه كدا بتحسسني أن انا ريلاكس كدا واعصابي هاديه